आदर्श विवाह मी इन चांदू की जू भी लडकी हो मी हूं हम एक दूशरा सम्मान कांरा हम दोनो एक दूशरा दगड कम हो ज्यादा वेमा ही खुश रां। वा भी जनी मी भी जनी छों। एक दूशरा दुख सुख थे अपडू दुख सुख समझा अगर किं चीजै कमी बिस्ती त वां भि खुस रां। अगर कभी लडै झगडा भी ह्वा त फिर आपस मां एक हेवी रां। अपडू मा पिता सम्मान कांरा